Yëchëh dun najuëb yë ëjt's jedun ya nyaj xa'ajtëm queso, quesillo, queso crema, queso duadalupana, queso fresco, yëdun a'ax dun yaj xa'ajpyë në queso, tët's queso, yëchëch jëdun na najueb, tyam yë bi'i queso yëbi'i ni'iy myëtpë tyam bi'i a'ax jedun të jyak yaj kojyë yë ni'i a'ax dun jyak yëj kuwa'atyë yë ëch dun na najuëb na wa'ajpyë nnebyëch ëch dun xi'im të nëkapxyë.